Poaj ti kekerek wama lam, lam i kaia tara hai poaj te mei ta mamatout u lam. Lam i la papal i bin a latu, lam i la papal i bukun a peke. Lam i la papal haas tara min palpal i han a pinapo. <hesitation> Na revan mei hahamatout me lam, revan i ngot-ngot haraeh ku panahas ti hula his u lam. <hesitation> Tou tatal tamulam, lam i na nipi roi, lam i na herok long, lam herok long sia tara kui uel hatot tamulam. Lam mei ta herok uel u tara putun a uel tara mes a revan, lam i la la hamatolan u tara min kui uel i tamulam. Tara tou herok kesa haas, lam i la u tara peke be lam tena lui ku sinam a kesa kajen. Lam na heis e nam u mamaob, beinbein be lam te lam mum i pinapo, lam i <hesitation> mol katkat kuru a min kesa a min-min para na min kajen. Lam i la si u turu hatatei lam mei ta haon mea a min kanen ti haso u kaua elam, mij kanen papal, miji kanen ti hois nia ru elam, a mij kanen ha pinapo. Ne lam i kua has u supira ti i kukua elam, ne lam i sin la tara min hatatei tamulam. Tara mani bongbong turu mandei bet na tuan no hatolim, elam <hesitation> e nen e nam a kanen pinapo be lam te supira nam be lam te la nam turu hatatei. Eiau a tou tapa tamulam tara min poaj ni yo heh, na lam mei ta nen mat mea kanen ni sto. Lam i nen pas a tara kanen ni hana pinapo. Lam i la turu hatatei hakap haraeh hatatei, <hesitation> lam e la nam tara min mes a min pal, ne hatatei tamulam, lam i la tara bongbong be lam tena hatuan me nam a touleh.